<hesitation> karazagna légumes zao ai, <hesitation> misy zao ai tomaty, de <hesitation> tongolo, de <hesitation> misy koa o <hesitation> carotte, de pomme de terre, de <hesitation> concombre a, courgette e, <hesitation> vapaza de <hesitation> ino mai <hesitation> raha koa poivron de haricot vert koa.